Am pi gaan tuana, am kuk gyekina. Ti sibullahi tinang <hesitation> college of <hesitation> college of educaiton to zare ti nongnga, nya tiwa twana zaria, to walahi, am she tang mangu shawara tiwo bri kyak'umu, dangnga makaranta am lak am lak zhal mi tuwo dangnga makaranta har məssong am lak zhal mi shawawa tiwa don muk'umal, muk'uma, muk’ wukyaiyetra muk iyayegətra, nyingnya ti a kaas bagyomg dei ke da dami yis maguna mipi karantuwu, mi a yar wukyaiyət akin məiguna mi pi karantuwu sabo dalili shawar ti bəiye kyang'umu dangnga ti makaranta daye pyoak muk'um aye wukyai yet aye iyanyege har tang makwabtaget tang eii wukyai kanoyigət məi minu yoksɨn nyingya pang am am am pung'ugul guisi makaranta gosina sabo mi shawarati miti mi kyang'umui sabo am nyungoye wu am ma'ssong am lak zhal tiwa mi tak'umu. Shawara anna pungnungnga sabo an ninawu kab gira təmong am bei kang kyang shawara. Pang pungng don a lokaci ti gyak ma akin bəiytna mɨnu mɨn zhewk a a əii gwa guisigətna. Mi da makaranta, mi mab lagai ko amna təmongnga kunam ɗanladi police ta tak'um shawara tuwa tuwa domu a bogyom ko ko kab kigu mi piwu. A aye ni gefe gungngu maa yisim aye ni gye karatu ma yissim, maa yis wakyaiyət. Sabo abi mi shawara kab giye təmong an biwu, tem am bi pang shawara pang pangnung. Pang tiwu ta da shawara pang punglag'aiya kang ga Pang tik pang pung to nikai gi pigaana ati kuma aa mukga, am inya ti am shehu shawarti mi kyang'umu tin da makarantawu, wallahi am pyok shi riba, kuma wukyai nangngas ma pyok shi ribagas, sabo am nya shawara, pang pung dami kab, mɨnu min dakga shawa pang pung nim mi amsi kpab kpab kanga muryung ati, kab shawara gu tin a min lagak pungnungngawu kang ga nimsa, ama am a təmongngət shawara gwa mi tak'u har messong am lak zha an lak zhall mi shawara ti nim tunda apyok muk'umu, apyok muk wukyaiyət apyok iyayegət apyou muk wukyait nya am sai zaaa'ung ni bapyi.